күнсіз болмас дүние түнсіз болмас
түнсіз болмас дүние күнсіз болмас
ғашықтық қуаныш болып сезілгенмен
махаббат ешқашан да мұңсыз болмас
тірліктің талай гүлі солғанменен
тағдырдың талай мұңы болғанменен
өмірге келгеніңе өкінбе сен өкінбе сен өкінбе сен
бар қызығын өмірдің ала алмассың
қуаныш болып мәңгілік жаралмассың
жарқырап айлы түнде жұлдыздардай ммм
бәлкім сен бақытым болып жана алмассың
тірліктің талай гүлі солғанменен
тағдырдың талай мұңы болғанменен
өмірге келгеніңе өкінбе сен өкінбе сен өкінбе
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат сегіз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
арыстағы төтенше жағдайдан зардап шеккендердің саны жетпіс бір адамға жетті деп хабарлайды хабар жиырма төрт
бұл мәліметті республикалық шұғыл медициналық көмекті үйлестіру ұлттық орталығының басшысы біржан оспанов жариялады
оның айтуынша жарақат алған адамдар шымкент пен ордабасы қалаларындағы ауруханаға жеткізілген жиырма үш азамат медициналық көмекке өз бетінше жүгініпті
қазір шымкенттегі колледждер мен мектептерде жедел медициналық жәрдем бригадасы кезекшілікте тұр
қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев арыстықтармен кездесті деп хабарлайды тенгринюс
арыстағы жарылыстан зардап шеккендермен кездесуге келген мемлекет басшысының видеосын баспасөз хатшысы берік уәлиев фейсбук желісінде жариялады
қасым жомарт кемелұлы халықты сабырлық сақтауға төтенше жағдай болғандықтан үкімет көмектесетінін мәлімдеді
жөндеу жұмыстарының жүргізілетіні де айтылды мемлекет басшысының сөзінен кейін отырғандар қошеметтеп алғыстарын білдірген
арыс біз біргеміз акциясы да басталды акция аясында мәдениет және спорт министрлігі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметкерлері бір күндік жалақысын аудармақ
осы бастамаға депутаттар да қосылған еріктілер апаттан зардап шеккендерге көмек көрсетуге белсенді атсалысуда
бұған дейін тұрғындар өз бетімен эвакуацияланғандарға үш мың құты су таратқан шымкентте гуманитарлық көмек жинайтын пункт ашылды
осыған байланысты түркістан облысы арыс қаласындағы оқиғадан зардап шеккендерге жәрдем беру үшін облыс әкімшілігінің жанынан ашылған түркістан корпоративтік әлеуметтік даму қорына хабарласуыңызға болады деп мәлімдеді қазақпарат
арыстықтар он жыл ішінде осымен төртінші жойқын жарылысты бастан кешіп отыр
елді дүрліктірген төтенше оқиға соңғы рет екі мың он бесінші жылдың қарашасында болған еді
ол кезде полигон аймағында қалдықтарды жою барысында жарылыс болып бір адам қаза тапты
ал екі мың он төртінші жылдың маусымында арыс қаласының іргесіндегі оқ дәрілерді залалсыздандырумен айналысатын мекеменің күлі көкке ұша жаздағаны бар
қару жарақты жою кезіндегі жарылыстан екі адам мерт болып тағы біреуі зардап шекті
сондай ақ он жыл бұрын қазарсенал компаниясының аймағындағы жарылыс үш адамның өмірін жалмап одан өзге он жеті адам түрлі жарақат алды
кейін кәсіпорынның оқ дәрілерді залалсыздандыру кезінде қауіпсіздікті сақтамағаны анықталып бірнеше жауапты тұлғалар сотталды
жалпы арыстағы қару жарақ қоймасы кеңес үкіметінен мұраға қалған қойма аймақ бойынша ең ірі қару жарақ сақтайтын мекен саналады
айта кетейік арыс қаласында қырық бес мыңнан астам халық тұрады
өзге де жаңалық банктер шілдеден бастап жеті жиырма жиырма бес бойынша жиырма пайыздан артық бастапқы жарна сомасын қабылдай алады
ұлттық банк осы аталған бағдарламаның шартына осындай өзгеріс енгізді
оның нәтижесінде негізгі борыш сомасы азайып банктердің қарыз алушының төлем қабілеттілігіне қоятын талаптары төмендейді
бұрынғы талап бойынша бекітіліген бастапқы жарнаның тұрақты мөлшері қолында жиырма пайыздан артық сомасы бар клиенттерге біраз қолайсыздықтар туғызғаны рас
ал қазір азаматтар бастапқы жарнаны көбейту арқылы ипотеканы мақұлдау мүмкіндігін арттыра алады деп хабарлады
баспана ипотекалық ұйымы серіктес банктер мен жұмыс жөніндегі департамент директоры әбдірайымов
қазір банктер тиісті дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз екі градус ыстық елордада күн жауын шашынды ауа температурасы отыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
бақытқа бөлеп өтемін деп едім сені сені сені
сөздерің қайда сүйемін деген мені мені мені
мына өмірден қалайсың жаным нені нені нені
қандай бір жанға балайсың бағым мені мені мені
таба алмайсың іздеп таба алмайсың
сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды
мүмкін меннен мың есе артығын таба аларсың
бірақ мендей таба алмайсың таба алмайсың
таба алмайсың іздеп таба алмайсың
сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды
мүмкін меннен мың есе артығын таба аларсың
бірақ мендей таба алмайсың таба алмайсың
түндерің өтті жұлдызға теңеп сені сені сені
күндерім өтті сағыныш кернеп мені мені мені
ойланбай жүрек таңдады сүйіп сені сені сені
өзгеге жаным кеттің бе қиып мені мені мені
таба алмайсың іздеп таба алмайсың
сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды
мүмкін меннен мың есе артығын таба аларсың
бірақ мендей таба алмайсың таба алмайсың
таба алмайсың іздеп таба алмайсың
сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды
мүмкін меннен мың есе артығын таба аларсың
бірақ мендей таба алмайсың таба алмайсың
таба алмайсың іздеп таба алмайсың
сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды
мүмкін меннен мың есе артығын таба аларсың
бірақ мендей таба алмайсың таба алмайсың
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
қайырлы таң қазақ елі жұлдыз фм радиосының әуе толқынында таңғы шоу бағдарламасы басталды
студияда наргиз ибрагим ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті енді қазір жолда келе жатқан шығар бұйырса і жетеді енді жақында
ал ы достар бүгін бізде тақырып ііі тәуліктегі сіздің ең сүйікті уақытыңыз
яғни ы жиырма төрт сағаттың ішінде өзіңіз жақсы көретін өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысатын бір уақыт болуы міндетті ғой енді міндетті түрде ондай болады
ііі сол туралы жазсаңыз бүгін
ііі әндеттегідей вконтакте әлеуметтік желісіндегі жұлдыз фм нің ресми топ парақшасына жазасыздар хаттарыңызды сондай ақ жұлдыз фм і инстаргам парақшасында тікелей эфирдеміз
ств арнасында бізді қазір тамашалап отырған барша көрермендерге қайырлы таң астарыңыз дәмді болсын дейміз ас ішіп отырсаңыздар
сондай ақ студиямыздың нөмірі де м өзгерген жоқ сол баяғы қалпында үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жеті жүз жиырма жеті
иә барша қазақ еліне қайырлы таң дейміз және бүгінгі күндеріңізге тек сәттілік і жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз
және бүгінгі күндеріңіз тек жақсы жаңалықтарға толы болсыншы деген осындай тілегіміз бар
ал енді соған орай ыыы жалпы компаниясының қолдауымен ыыы елімізде осы уақытқа дейін де айтып жүрміз арманымдағы қазақстан деген байқау жарияланған болатын
ыыы бұл байқаудың негізгі мақсаты яғни сіз өзіңіз жиырма елу немесе жүз жылдан кейін біздің елімізді қазақстанды қалай елестетесіз
сол жайлы бір сурет салып ыыы бізге жаңағы массагет нүкте кизет немесе тенгринюс кизет і порталдарына өзіңіздің осы ы суретіңізді жіберу керексіз
және де бұл жерде м бірінші орынға үш жүз мың теңге екінші орынға екі жүз мың теңге және үшінші орынға жүз мың теңгедей ақшалай сыйлық ааа сіздерге ойнатылатын болады
бұл жоба қайталап өтейін компаниясының қолдауымен өтіп жатыр сол себептен өздеріңіздің суреттеріңізді жібере берсеңіздер болады
өздеріңіздің суреттеріңізді дегенде салған
әйтпесе басқалар енді кейбіреулер дұрыс түсінбей қалып жүрсе ақбибі сосын өздерінің суреттерін жіберіп мынаяқта түсінбеушілік болып жүрмесін дегенім ғой
ал ы мына жақта не деп жатыр қайырлы таң дейді қайырлы таң қазақ елі
ыыы қалдарыңыз қалай деген хаттар келіп жатыр барлығы жақсы енді аллаға шүкір
ііі қазір елімізде болып жатқан соңғы жаңалықтарға сәйкес і енді кішкене қиындау
бірақ не болса да арыстағы ағайынға аллам өзі жар болсын деп тілейміз иә құдай қаласа бәрі жақсы болу керек мхм
сәлем ііі обед уақытысы дейді тамақ ішіп ұйықтайсың тайжан деген сондай жігіт дейді ммм
келген екен бұл хат енді і өмірдің бір қызығы ол тамақ шығар иә ақбибі ой әрине шынымен де
ііі жазып жатыр енді тамақ ішетін уақытты қатты жақсы көремін дейді кейбіреулер ұйықтайтын уақыт дейді кейбіреуі ақбибі әдемісіз деп жатыр енді
жүргізушілер дейді қайырлы таң мхм сәлеметсіздер ме деп жатыр достар енді тақырыпқа байланысты хаттарыңызды тағы да айтамын
ыыы айтып өтейін жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз осы жаққа жаза берсеңіздер болады мхм
ресми топ парақшамыз бар
ал ііі бізде қазір жарнамалық үзіліс болады сосын айқынның жалаңаяқ деген і әнін тыңдаймыз сосын таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
төпеп тұрған нөсерлерге қарамай ақ бір қыз кетіп бара жатыр жалаңаяқ
жалтыраған әп әдемі топылайын кім біледі жауыннан да барады аяп
еске түсіп кеткені ме бала кезің елең қылмай ешкімді де барады өзі
жалаңаяқ жүргеніндей дала кезіп еркін ұстап барады өзін
жастық шағымдай ғайып болып
кеудемде жандырып от
жастық шағымдай ғайып болып
кеудемде жандырып от кеудемде жандырып от
кеудемде
шыт көйлегі жабысқанда кеудесіне қарамасқа қоймайды ғой көрмесіңе
жалаңаяқты сыйқырға қарап тұрып жалаңаяқ жастығым да келді есіме
қара да тұршы қайтесің қара да тұр бұлаң еткен бұл сурет те қалады ақыр
жалаңаяқ балтыры жалт жұлт етіп ғайып болып жастық бара жатыр
жастық шағымдай ғайып болып
кеудемде жандырып от
жастық шағымдай ғайып болып
кеудемде жандырып от кеудемде жандырып от
кеудемде
кеудемде
кеудемде
жастық шағымдай ғайып болып
кеудемде жандырып от
жұлдыз фм
эфирде таңғы шоу
жаңадан қосылған тыңдармандардың барлығына қайырлы таң дейміз достар эфирде таңғы шоу бағдарламасы
бүгін біздің алып отырған тақырыбымыз і жиырма төрт сағат яғни тәуліктегі сіздің ііі сүйікті сағатыңыз
және ол уақытта әдетте не істегенді ұнатасыз деп
тамақ жеген ұнайды деп жатыр мына жақта көбінесе жазып жатыр ұйықтайтын уақыт дейді
кейбірулер сериал көретін уақыт яғни жұмыстан шаршап келіп үйге келіп ііі сериал көретін адамдар бар екен
иә қазіргі түрік і үнді фильмдер өте көп қой соларды көретін шығар мүмкін иә
ііі не деп жатыр мына жақта қайырлы таң дейді сәлем обед уақытысы өйткені тамақ ішкен кез ұнайды дейді яғни түскі уақытты
ассалаумағалейкум наргиз ақбибі қалайсыздар дейді жақсымыз демалатын уақыт дейді ермек байсалбек
сәлеметсіздер ме қайырлы таң қалдарыңыз қалай сіздерге барлық жақсылықтарды тілеймін дейді көп көп рахмет өзіңе де соны тілейміз
қайырлы таң наргиз ақбибі дейді мұхаммед қалиев ассалаумағалейкум арыстағы ағайынға сабырлық тілеймін дейді
қазақша жазайық емес деп жатыр мына жақта
ассалаумағалейкум барша қазақ елі кешегі жағдай жанымызға арыс қаласы аудан орталықтарына көңіл айтамын
жұлдыз фм ұжымы кешегі жағдайға байланысты ммм тақырып алу керек еді деп жазған екен
білмеймін енді даник қандай тақырып ұсынасыз
иә достар енді бұл ммм білеміз өте қиын жағдай әрине
ы барынша көмектесуге тырысудамыз бірақ енді бұл эфир болғаннан кейін біз ііі таңғы шоу болғаннан кейін көтеріңкі көңіл күйді біз міндетті түрде халыққа сыйлау керек
сол үшін ііі түсіністікпен қарайық кішкене мхм
ііі қайырлы таң қазақтың қас сұлу қыздары күндеріңізге сәттілік тілеймін мен үшін ең жақсы көретін уақытым ол бес намаз уақыты дейді бес уақыт намаз оқиды екен
қабыл болсын менің ең жақсы уақытым ол мен оянып таңның атқан уақытын көргенім өйткені таңертең ояну ол барлық дүниенің байлығынан қымбат
сол үшін жақсы көремін дейді ммм әліпбаев дидардан келген екен өте керемет хат өйткені і жаңағы таң атқан кезде кейбіреулер үшін жай ғана күн басталуы мүмкін
ол шыныменде бір кәдімгі бір өмірдің бастауы сияқты таңертең
өйткені сіз і ұйқыдан қалай оянып ыыы далаға қандай көңіл күймен шығасыз соған байланысты сіздің бір күніңіз өтеді иә
і және де кез келген таңертең ұйқыдан оянған кезде сіздің і өміріңізді қайтадан жаңадан бастауға бір мүмкіндік
кеше наргиз былай болды негізі өзім ііі күшті көңіл күймен шықтым ііі бір дүние жоспарлаған болатынмын түстен кейін мхм
ммм сөйтіп сол дүние бүгін болады ғой деп өзім қатты қуанып сөйтіп жүрген едім және таңертең тұрған кезде де сондай көңіл күймен тұрдым
сөйтіп ііі түстен кейін маған хабар келеді ол дүние бүгін бола алмайды деген содан кейін негізі кішкене көңілім түсіп қалды
не дүние ол ақбибі сені қатты мазалап көңіл күйіңді түсірген
бәрі жақсы бәрі керемет иә ол жалпы жай өзімнің ііі бір ойымдағы нәрсе болған ғой осыны істеу керек еді деген
жалпы сол нәрсе кеше істелінбей қалды содан кейін соған кішкене көңілім түсіп
уайымдама кейде бір нәрсе болмай қалады біз оған өкінеміз жаңағыдай ренжиміз неге неге менің басымда осындай мәселелер болады деген сияқты
бірақ ііі і содан кейін кішкене ойланып ы құдайдың саған берген басқа нәрселеріне қарасаң
шынымен де сен ол нәрседен де ы жаңағыдай мықтырақ күштірек і нәрсеге лайықты екенсің
мхм яғни күміс нәрсені алып саған алтын береді деген сияқты ғой аллаға шүкір дейік
ііі алла тағала бәрін білуші көруші сондықтан әрине
ііі сәлем қалайсыңдар қыздар мен екеуіңе қарасам қатты шаршаймын дейді үшінші адам енді шаршамаңыз жай ғана шығып кетіңіз
ассалаумағалейкум наргиз ақбибі кореядан сәлем жар болсын арыстағы халқымызға дейді рахмет
арыстан ыыы арыс жағдайы жайлы не білесіздер бүгінгі жағдайы қандай екен дейді алматыдан деген ііі аккаунттан келген екен хат
енді білген кезде ресми ақпараттарға сәйкес і бір адам қаза тапқан мхм
біздің қазіргі енді сіздер сияқты біз де жаңалықтардан қарап отырмыз ол жаққа ешкім барып келген жоқ инстаграмнан әлеуметтік желілерден
ііі не болса да әйтеуір менің білуімше жоғалған балалар өте көп екен
бірақ енді табылып жатыр ғой құдайға шүкір ата анасын тауып ыыы бәрі жақсы болып жатыр
мхм біздің і өнер саласында жүрген біздің әншілеріміз де
әйтеуір барлығы көмектесуге тырысып жатыр достар сіздер де бейжай қарамаңыздар ыыы бәріміз бірге атсалысайық енді мхм
тайжан күнделікті сериал көргенді жақсы көреді дейді
қайырлы таң қазақ елі атырау қарабатан асылбек пен азаматқа сәлем жолдап жіберіңіздерші дейді сәлем жолдадық
алла жар болсын қайырлы таң қазақ елі мен үшін жақсы уақыт ол достармен туыстармен бірге болу соларға уақытымды бөлу дейді сырым
мхм енді қандай керемет бірақ кейде уақыт ыыы шынымен де табылмай жатады достарға уақыт бөлу үшін
ыыы ол енді аптасына бір рет тіпті болмай бара жатса айына бір рет болатын жағдай шығар иә
ммм бибол інімнің туған күнімен құттықтаймын дейді құтты болсын қалайсыңдар жұлдыз фм дейді өте керемет
сұлу қыздар қалайсыңдар қиналғандарға сабырлық бәрі жақсы болады дейді сәлем жұлдыз фм қайырлы таң қазақ елі сәлеметсіздер барша қазақ еліне сәлем наргиз ақбибі қалдарыңыз қалай дейді жақсымыз
ал достар марсельді тыңдаймыз қазір сосын таңғы шоу жалғасады
эфирде таңғы шоу
жұлдыздай жарқырайды толқындай сарқырайды кең көңіл
тулайды жалындайды еркіңе бағынбайды тек асау бұл өмір
бұл өмірде сан тараулы жол бар
болса дағы жан санаулы қолдар
аласармас менің асыл арманыма
жеткізеді ақ арайлы таңдар
бұл өмірде бұл өмірде
бұл өмірде
бар болсаң көре алмайды жоқ болсаң бере алмайды деу жалған
жақсыға сене алмайды жаманды жеңе алмайды кей бақытсыз жандар
бұл өмірде сан тараулы жол бар
болса дағы жан санаулы қолдар
аласармас менің асыл арманыма
жеткізеді ақ арайлы таңдар
бұл өмірде бұл өмірде
бұл өмірде
арманым да сенсің бұл өмірде
бар бағым да сенсің гүл өмірде
жан сырымды менің ұғынатын
жан жарым да сенсің бұл өмірде бұл өмірде
бұл өмірде
болса дағы жан санаулы қолдар
аласармас менің асыл арманыма
жеткізеді ақ арайлы таңдар
бұл өмірде сан тараулы жол бар
болсадағы жан санаулы қолдар
аласармас менің асыл арманыма
жеткізеді ақ арайлы таңдар бұл өмірде
жарнама
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
пантограф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірінен келген этно жанрының жарық жұлдыздары еуразия екі мың он тоғыз музыкалық шоуының сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан бәйтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенгрифест нүкте ком сайтында
брат или брак екі фильмі иви онлайн кинотеатрында
гауһар мен айдардың қызыққа толы оқиғасы кез келген адамның көңілін көтерері анық
өмірім енді оңалды ау дегенде айдар тағы бір сынаққа тап болды басты кейіпкер жүктілік синдромына шалдығады
жас отбасы тағдырдың сынағынан қалай өтті білгіңіз келеді ме ендеше брат или брак екі филімін ивиден тамашалаңыздар
сулпак самсунг галакси а отыз және а елу ең жаңа смартфондарын ұсынады
шексіз экран керемет камералар сексен тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңдеген бастап
супер бағамен тағы басқалары сондай ақ он екі айға дейін бөліп төлеу тек сулпакта ғана сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
джулиядан келген екен келесі хатымыз менің бүгін туған күнім есімім анара дейді ақтөбеден анараны енді джули деп еркелететін сияқты ақбибі
туған күні құтты болсын енді құтты болсын сізге жақсылықтар тілейміз тек қана
қайырлы таң қазақ елі ассалаумағалейкум жұлдыз фм бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейді айзекадан келген екен айзека сізге де сәттілік
менің махаббатым қайда наргиз деген дейді
білмедім білмедім мхм қандай кісілер кірген мына жаққа бізге көзіме қара деп
қайырлы таң компаниясының жігіттеріне жалынды сәлем дейді
қайырлы таң жұлдыз фм атыраудан сәлем
ал вконтакте не болып жатыр ақбибі ммм амангүл қырықмылтықова алғашқы хатымызды жолдады
былай дейді қайырлы таң талғамы жоғары әрі адал тыңдармандар және менің сүйікті радиом
сәлем бердік баршаға бір тәуліктегі сүйікті уақытым кешкі сағат он тоғыз нөл нөл ііі жұмыс уақытым бітіп отбасыма оралып бала шағама қайтатын уақыт
және арайлап атқан таң жаңа күннің басталуы сол күнге аман есен жеткен уақыт
сол таңды таңғы шоумен қарсы алу таңнан таңға аман есен жете берейік таңертеңнен керемет көңіл күй сыйлайтын таңғы шоу жасай берсін алматыдан амония дейді
амония сізге үлкен і күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді рахмет
ііі ержан баратов ағамыз былай дейді ол сағат і он жеті нөл нөл шамасы неге екенін білесіздер ме дейді неге
ол сәтте бүгінге қойған жоспарды аяқтаймын кешкі шоу басталатын сәт
балабақшадан қыздарымды алатын сәт ең қуанышты олар үшін і кешкі асқа дайындалу
және тағы басқа сол секілді ең сүйікті сәт және осы сағат мен үшін ең қымбат дейді сағат кешкі бес екен
ал ақбибі саған ше тәуліктегі ең сенің сүйікті сағаттарың
ммм негізі ммм тәуліктегі ең сүйікті уақытым ол сол ұйықтайтын уақыт шығар деп өзім жалпы ойлаймын
неге мына өмірдің қиындықтарынан бір сәтке болса босап әйтеуір ұйықтаймын дейсің ғой
қиындық демей ақ қояйық наргиз
ертең жаңа күн басталады жоспарлар құрамыз
ммм қарның да тоқ болып тұрады әйтеуір сол кешкі сағат он он бір иә негізі менің сүйікті уақытым
және де ата анам жұмыстан оралатын уақыт сағат жетілер уақыты себебі ыыы әкемнің қызымын ғой айтып отырамын ғой әрдайым
сол үшін де әкемді көрген кезде міндетті түрде м қатты құшақтап тұрамын сөйтіп өзімнің бір сағынышымды басып әкеме деген махаббатымды сөйтіп білдіріп отырамын әрдайым
асқар тау әкелеріміз аман болсын әумин
ііі амангүл дінге уақыт бөліңіз ол адамдықты сақтайды дейді
достыққа уақыт бөліңіз ол бақыттың кілті махаббатқа уақыт бөліңіз ол өмірдің ерекше сыйы арманға уақыт табыңыз ол жан азығы дейді
келе жатқан құралайдың туған күнімен құтықтаймын деп айта салыңызшы сәлеммен дарханнан дейді сәлем айттық енді құтты болсын
тақырып қандай бүгінгі наргиз ақбибі дейді енді ақбибіге айттым жаңа і бекітіп қойсақ қалай болады деп
енді менің телефоным наргиз сенде тұр ғой мен қалай бекітемін бекітетін болсаңыз өзіңіз бекіту керексіз наргиз ханым
жақсы достар тағы да естеріңізге салып өтейін бүгінгі біздің тақырыбымыз і тәуліктегі яғни жиырма төрт сағаттағы сіздің сүйікті сағатыңыз
мхм яғни немен күні бойы мысалы біз әйтеуір бір уақытты күтіп жүреміз
ііі сағат ертерек сегіз болса екен жаңағы сериал басталады
болмаса кешкі сағат жеті болса екен ы отбасымен бірге отырып кешкі ас ішемін
болмаса түнде ұйықтайтын уақыт болса екен шаршаған кезде ше әсіресе жатып ұйықтап алсам ғой дейсің
бірақ оған дейін сен мысалы өзіңнің ііі жаңағы і күнделікті жасайтын істеріңмен айналысуың мүмкін мхм
енді наргиз меніңше сен үшін ең сүйікті уақытың спортпен шұғылданатын уақыт секілді олай емес пе
жоқ енді сен өзің м күнделікті түрде енді жаттығып тұрасың ғой былайынша айтқанда
айналысып жатқандарға қарап жүремін ғой басқа екінші жұмысымда
енді сонда да сен енді кішкене болса да шұғылданасың ғой иә енді ы оны мойындаймын
бірақ енді ол сенің сүйікті уақытың емес пе сүйікті уақытым
бірдеңе айтайын деп отсың ғой иә бірдеңе айтайын деп отқан едім ғой сол спортпен байланысты
жалпы дәл қазіргі уақытта компаниясының қолдауымен ыыы спортпен өмір сүр деген ы керемет бір жоба басталған еді деп айтқан едік осы уақытқа дейін де
және де ыыы сіздер ы спортқа деген сондай бір махаббатырыңыз бар болса сондай құлшыныстарыңыз бар болса
онда хаттарыңызды нүкте кизет ыыы жаңағы сайтына жолдай берсеңіздер болады
міндетті түрде сіздердің ыыы жаңағы осындай керемет спортқа деген қызығушылықтарыңыз жайлы хаттарыңызды сол порталдан ыыы жариялайтын болады
және де біз осы жұлдыз фм ы радиосында сол жайлы айтатын боламыз
жалпы м бұл жоба спортпен өмір сүр жобасы компаниясының қолдауымен және алаш медиагруп холдингінің ііі бастауымен өтіп жатыр
күлкіге уақыт бөліңіз ол өмір қиындықтарына көмекші сұлулыққа уақыт бөліңіз сұлулық әлемді құтқарады
денсаулыққа уақыт бөліңіз ол ең бағалы аманат жоспарлауға да уақыт бөліңіз дейді амангүл қырықмылтықова осындай керемет хаттар рахмет
достар сіздерден де күтеміз мағыналы әдемі хаттар өйткені бүгін біз айтпақшы айтуды ұмытып кетіппіз ғой билеттер
әбдіжаппар әлқожаның алтыншы шілде күні нұр сұлтан қаласында болатын концерті және жетінші шілде күні өтетін ән мен әнші концертіне сондықтан да хаттарыңызды жаза беріңіздер
дәл қазір мейрамбек беспаев ағамыздың сен үшін деген әдемі әнін тыңдаймыз сосын таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
жете алмай саған тіл қатып жүректің мұңын тыңдатып
сағыныш болып кеудемді таба алмай емін бұл уақыт
өртенген сезім бойыңда қанымды қызу тулатып
жаныңнан бір сәт табылсам мен үшін сол да бір бақыт
жанымды тербеп балдай мұң әнімді саған арнаймын
жалт еткен жарық жалғанда сен үшін жаралғандаймын
құс болып ұшып самғаймын іздеуден сені талмаймын
мөлт еткен мөлдір ғаламда сен үшін жаралғандаймын
сен үшін жаралғандаймын
теңіздей тулап тамырым таусылды төзім сабырым
жанымды менің шөлдетпей нұрыңды төкші жарығым
жабырқап жүрген көңілді жазатын сенсің дәруім
сүюмен өтсем өмірде арманым бар ма аруым
жанымды тербеп балдай мұң әнімді саған арнаймын
жалт еткен жарық жалғанда сен үшін жаралғандаймын
құс болып ұшып самғаймын іздеуден сені талмаймын
мөлт еткен мөлдір ғаламда сен үшін жаралғандаймын
сен үшін жаралғандаймын
сырғумен өтер сағым жыл оралмас қайта шағың бұл
жылуын аңсап сезімнің жаураған менің жаным жүр
еліктей сұлу бейнеңмен еріксіз мені бағындыр
сарғайтып менің жанымды сағындыр сәулем сағындыр
жанымды тербеп балдай мұң әнімді саған арнаймын
жалт еткен жарық жалғанда сен үшін жаралғандаймын
құс болып ұшып самғаймын іздеуден сені талмаймын
мөлт еткен мөлдір ғаламда сен үшін жаралғандаймын
сен үшін жаралғандаймын
сен үшін жаралғандаймын
жұлдыз фм де таңғы шоу
жиырма төрт сағаттың ішіндегі ең сүйікті уақыт дейді тамақ ішуге шақыратын уақыт қобыланнан келген екен осындай хат
ермек байсалбек былай дейді менің ең сүйікті тәуліктегі уақытым ол ііі таңғы сағат сегіз бен он бірдің арасы
өйткені таңғы шоу бағдарламасы міндетті түрде болады дейді рахмет көп көп мхм
қайырлы таң наргиз ақбибикош қалайсыңдар қаскеленнен станция шамалғанға ала кеткен көк ниссан жүргізушісі дәу көкеме дәу сәлем дейді қуан орынбаевтан келген екен
жұмыста түскі обедке шыққан уақыт күшті дейді мхм айтпаңыз ол уақытты біз де жақсы көреміз
ой ондай уақытты күту деген оны ойлайтын да уақыт жоқ қой бізде дейді айзека
неге әйтеуір болады ғой қанша жерден жұмыс басты болсақ та ііі бір уақыт болады енді
жекеде қалатын мхм солай
менің сүйікті сағатым кешкі жиырма бір нөл нөл себебі біз сол уақытта жабыламыз дейді
ііі жұмыс уақыты бітеді дейсіз ғой іхі
қайырлы таң қайырлы таң керемет бүгінгі күні қонақта кім екен дейді
қонақта бүгін бізде достар екі түрлі қонақ келеді деген бе
екі журналист келеді сағат тоғыз бен онның арасында біреу он мен он бірдің арасында екіншісі
мхм қыздар қалайсыңдар тақырып қандай дейді тақырып ы жиырма төрт сағаттың ішіндегі сіздің сүйікті уақытыңыз
ы енді гүлшат құлжанова былай дейді қайырлы таң қалайсыздар сүйкімді қыздар тақырыпқа қосарым мен жалпы бір тәулікті жоспарлар қоямын
ең алдымен таңғы алты нөл нөлде тұрып кішкене і жүгіріп келемін дейді сосын келіп таңғы асымды ішіп әрі қарай ыыы жұмысқа дайындаламын
ең сүйікті уақытым түскі ас ішетін уақыт көбіне құрбы қыздармен кездесіп түскі ас ішіп көңіл көтеріп қайтамыз сосын сол көңіл күймен жұмыс істейміз дейді мхм
і сәлем қыздар менің сүйікті уақытым кешкі сегіз бен тоғыздың арасы себебі отбасымыздың барлығы жұмыстан келіп
балаларымыз балабақшадан келіп отбасымызбен кешкі асымызды ішеміз дейді қандай керемет
і қайырлы таң қыздар бүгін тағы әдемі болып құлпырып отырсыңдар дейді і джуджудан келген екен
жиырма төрт сағатта мен жұмысқа уақыт бөлемін үйіме және де жер үйде тұратын болған соң ыыы бақшаға барып сиырлар ұстаймыз дейді
огородым бар деп жазған екен енді мен оны кішкене бақша деп аударуға тырыстым
ііі не дейді сіздерді әрдайым тыңдап отырамыз дейді рахмет
ііі ассалаумағалейкум қазақ халқы күндеріңіз сәтті өтсін көркем көңілді өтсін қарызы барлар қарызынан құтылсын
жалғызбастыларымыз екінші жартысын тапсын мақсаттарға жеткен күн болсын дейді
әумин қайырлы таң тұтқа көтермейсіздер дейді сіз і әннің уақытысында не болмаса жарнаманың уақытысында хабарласыңыз
міндетті түрде тұтқаны көтереміз үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жеті жиырма жеті
ііі керемет екен дейді
наргиз тақырыптан бөлек жалпы қазіргі ұбт тапсырып жатқан жандарға және ұстазтарға айтарың бар ма өзіңнің
иә енді жиырмасыншы маусым мен отызыншы маусымның арасында ұбт тапсырып жатыр
барлығы сол ұстаздарымыздың арқасында достар сіздер де сол ұстаздарыңызға алғыс айтқыларыңыз келіп
не болмаса мектепте бастарыңыздан өткен бір оқиға жайлы баяндағыларыңыз келсе ұлағатты ұстаздар деген біз жоба бастап жатырмыз флешмоб компаниясының қолдауымен
і барлық ақпараттарды тенгринюс і порталынан не болмаса жұлдыз нүкте фм инстаграмм парақшасының дайрегінен біле аласыздар
жазыңыздар біздің ұстаздарымызды бүкіл әлем тану керек деп ойлаймын енді мхм өйткені ол кісілердің айтары бар і және біз ұстаздарымызбен мақтанамыз
ал ы қазір бізде ән болады ақбибі күшті бір ән тыңдаймыз
сосын жарнамалық жоқ алдымен жарнама болады екен сосын ән тыңдаймыз сосын таңғы шоуды жалғастырамыз достар бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
жарнама алматыдағы отбасын қолдау орталығы бала асырап алушылар мектебіне қабылдау басталғанын хабарлайды
мектептің мақсаты болашақ ата аналарға бала асырап алу ісін жемісті етуі үшін қажет жүйелік білім алуға көмектесу
бала асырап алушылар мектебінің байланыс нөмірі сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз жиырма жеті жиырма жеті он екі біз сұрақтардың әр кезде де туындайтынын білеміз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
мейрамхана ән салып әнші туылған күн тойлап жатырмыз
жанары мұңлы қарама қарсы жабырқау жүзі жалғыз отыр қыз
тағдырға көнген болар бағынып жарықпен жалт жұлт етіп шағылып
құлап барады күрсінген тамшы бокалға алдындағы тамылып
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
мейрамхана туған күн тойлап достарым жүр ешбір алаңсыз
жанымды жеумен ұрлана қарап отырмын үнсіз үнсіз амалсыз
таққанда талай бақыт таң соққан ааа естелік өткен алтын бал шақтан е
екі жүректің егіз сырманы жүзікті шешті ару саусақтан у
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
өзгереді әлі бәрі сейілер мұң жаныңдағы
таңмен жаңарған жаңарар арман жүректен өшпейтін дақ болмаса
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
неге жылайды жылайды ару неге махаббат махаббат балу
түсірмеші еңсені өкпелеткен кім сені у болсаң да жұтар едім жұтар едім мен сені
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу ақбибі қалайсың барлығы жақсы ма иә барлығы ойдағыдай
ал достар енді бүгін і тәуліктегі сіздің сүйікті уақытыңыз деген тақырып алып отырмыз
мына жақта қалайсыздар деген хат келіп жатыр
енді ең сүйікті уақытым дейді жаңағы тамақ ішетін уақыт дейді көбісі сөйтіп жазыватыр енді ал вконтакте не деп жатыр
і ердәулет қалменов былай дейді қайырлы таң қазақ елі және жұлдыз фм ұжымы мен үшін ұйқыдан аман есен оянатын уақытың яғни таңғы уақыт ы ең сүйікті уақытым дейді
ыыы не дейді тағы да қайырлы таң бүгінгі күні кішкентай балапанымыз дамирдің туған күні құтты болсын
дені сау ақылды сабырлы батыр қазағымыздың бетке ұстар азаматы болып өссін
өмірлік жолы ашық болып апасын әкесі мен анасын әрдайым қуантып жүре берсін дейді мхм әумин
бір билеп алдым деген хат келіпті гүлшат құлжанова
ііі саған қарай бергім келеді көзім тоймайды деген хаттар келіп жатыр
наргизге ме маған ба саған қарап тұр енді
көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер барлығы жақсы болады қайырлы таң деген хат келіпті
мхм қайырлы таң қазақ елі қайырлы таң қыздар дейді ақбибі әдемі болып отырсың рахмет
мхм ііі бигмэн деген аккаунттан былай дейді сәлем жұлдыз фм ыыы не дейді жақсылық бекетіне сәлем жолдап жібересіздер ме ыыы меннен дейді м жолдадық енді жақсылық бекетіне
ммх не дейді тағы да қайырлы таң жұлдыз фм сүйлеменова салтанатқа ііі сәлем жолдаймын жадырадан үлкен сәлем дейді
сәлем сәлем менің сүйікті уақытым ол намаз уақыты дейді
қыздар көп ііі мхм уақытша жауып арыстағы оқиғаға дейді бека
енді бәрі жақсы алла жар болсын дейміз
мхм дидар сармырзаева сәлем қазақ елі қайырлы таң баршаға арыс қаласының тұрғындарына алла жар болсын өз панасына алсын дейді
ал тақырыпқа айтарым мен үшін сағат он төрт нөл нөл мен он алты нөл нөл неге десеңіздер і балалар ұйықтап демалатын кез өзіміздің
өзімізге өзіміз і бір уақытты арнайтын және тынығатын кезім сол дейді мхм мінекей осындай
қайырлы таң қыздар сары қыздың аты кім дейді сары қыздың аты ақбибі
ммм енді не дейді тағы да мынаяқта сәлем жұлдыз фм саламатсыздар ма
ассалаумағалейкум жұлдыз фм ұжымына тек сәттілік тілеймін
қарқаралы қаласының тұрғыны нағашым тілек және жұбайы үмітті ең алғаш ата әже болуларымен құттықтап қойыңыздаршы құттықтаушы жиені асхат және құралай дейді
жакең қайда қыздар дейді енді ол кісі қазір келу керек
иә бұйырса жолда шығар достар тағы да қайталап өтейік ммм тақырып жайлы кешірім өтінемін
өздеріңізді керемет хаттарыңызды жолдасаңыздар онда сіздерге билеттер ііі сыйға тартатын боламыз
әбдіжаппар әлқожаның і концертіне алтыншы шілде күні болады нұр сұлтан қаласында сонымен қатар ііі жетінші шілде күні болатын ән мен әнші концертіне екі билет сыйлайтын боламыз
мхм і сүйікті уақыт ол кез келген уақыт аман есен тыныш өмір сүру дейді
наргиз кеше таптың ба дейді
иә кеше мен сол жаққа барғанмын ііі таптық аман есен бүгін келдік енді жұмысқа
ал достар қазір алаш ұлын тыңдаймыз сосын жаңалықтар болады содан кейін тағы бір ән
одан кейін бұйырса қонағымызбен сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз бізбен бірге болыңыздар
эфирде таңғы шоу
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
ерте ерте ертеде қонған байтақ өлкеге
біздің батыр бабалар болған текті ерке де
ұлын атқа қондырып шапқан жерін ор қылып
қилы заман көрсе де қалды ел болып орнығып
ақ боз үй тігіп жайлаған алты бақан құрған жер
ақ сүйек жастарым ойнаған байлық бақыт қонған
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай